Ñy vokatsiny <shushes> ñy faharetany ñy fivelomany ñ'olo taloha, nohony ñy aminy zao fotoa zao, aminy ñy fiarahamonina, aminy ñy fitsaboa soa mare, ñy fitomboany ñy isany ñy olobe noho ñy antitsy; misy fiatraikany zay aminy ñy toe-karena noho aminyñy fihenany ñy vokatsy; manahaky anizay koa ñy fitomboany ñy fiahia noho ñy fañampia ara-tsosialy; ñy fiovany ñy fomba fiai ña noho ñy fianakavia, misy ñy fandamina hafahafa.